भाई मान लो अपने छुट्टिया में कांका गुंबो जानी मान लो घर में चाल दिया अपने जानी गुंबा काने ने माउंटआबू। इकान ने सबसे पहली प्लानिंग करो कि कुन कुन जाऊं माना कि दो जना जा रिया या पांच जारिया माना कि। पांच जा रहा है वह का पाचे बनाओ बजट बजट बढ़ा गणदी देखो कि अपने टोटल खर्च होगा तो खर्चे कतरो। जाना कि पचास हज़ार तो एक आदमी के पास यह दस अजार अब उनके बाद में करो गाड़ी की व्यवस्था में गाड़ी अपनी पर्सनल। ले जा रहा तो उन्हें पेट्रोल की सब जाएगी व्यवस्था करो फिर उनके बाद अपने कहां रहना हो कहां नहीं रहना हो तो वहां। एक होटल बुक करो के बाद में अपना कपड़ा जमाओ पााचे अपने जो भी जरूरत के चीज है उन्हें रख लो अब उनके। बाद में दूसरे सबसे बड़ी बात है वह जाबा का साथ ही अपना कदिया नहीं सोच नहीं कि अपना आंतर रिपया उठेगा। यह सोच रहा था तो अपनी अपनी प्लानिक कदी सही नहीं जाएगी।